Wurda nurã yê diziba nurã yê, wurda nurã ka hundã tudaga. Tudaga-ã ka yuũa ni, Ka dizibaa ni, wurda nurã tudaga wečindi. Wurga wurda nurã nû kôi čûkã ka guda mannu čûo čîidi ka hunda, dizibaa-ã yuũa-ã yûhutudo yugó. Mura nû busaũ Tîgee-ã lidu hayuo čîidi yûli hundã anna Ôgua, ŋgo onou du Ôgi yusopu ni lidu Tîge du hayuo. Gali, ka-ã čindĩ muro yunu budi amma lau môhum. Nuro ka numa morčundoo, yili morum. To yiŋgaldu anna nduã giba-ã aũ ŋgo yunu to dahu čoŋgudo ni Kôi čûkã ka guda mannu mundu čûo ni čîidi, ka hundã yuhuku ni ada hundã ha čeo. Tani mannu bini ka taa wenirî tîyi. Ka taa wenirî tîyiĩ mannu, diziba nurã ka-ã yuhuku tiyendã yiŋgaldu tîyi. Anna guru, tani kôi tîyiĩa ka hundã yigideso. Muro ka hunda, ka-ã hundã haki ni yuhud yohukudo yugonnó yiŋgaldu, beni ka hunda, ka hundã mannu haki ni čigirtakú. Toi yillaa ka-ã čindĩ muro, ka nuã yuũa muro, unda huîe gunnoó, kôi njîĩa, ka guda mundu čûkoo morčini. Beni tani kôi tîyiĩ ka budi mundu čûo. Anna Kanûri wečindia ni čûo, anna Haûso wečindia ni čûo, anna Zabarma wečindia ni čûo. Tani mannu ka ada guda-ã mannu gunna tubazi čîidi ka taŋaã huuru tar. Yaabi nurã du ka taŋãa wenuri, ada nurã ha ni ka taŋãa ha wenuru yeri. Ôwonni bini ka-ã arbidindi, ka-ã arbidindĩ to kugiĩ odu wêtigea su yûturi. Ka nduraã du muro yunu aŋgaloo ni kal yunu îlimoo ni kal dahu makurã arbunduru ni wêtigea su yûturi. Anna ndurã ni wasaga yendiri. To koo di tani nû îlim ŋgo tedeu karanurã bini tudaga du arbinuru ni, anna nurã ha wasaga yeri. Muro ka-ã čindĩ huũ tammoó morčindi. Toi yiŋgaldu aũ ŋgulagi ko wečinĩ. Yaabi hunã du ka hunaã wečinîe gali. Ada hunã du, ada hunã ha zaga nadio mannu ka hunaã hiki yogusîe gali. Arbiyunu hikyigisîe ni kal wečunu čenîe ni kal. Numo kôi anna hunã čûkã, kôi ka hun ka hunã budi wet- wetindĩ čoobu tigirîe ni kal, ada-ã ha ka-ã zaga nadoo mannu wasaa čenîe gali. To koo togusoo ka ndurã morčindú ni Alla yogusoo enoũ bosi.